Mmm kiti. yu ta kain na tina yo ta kini anra listo ti, chi ha a an. ta ho o on. osea na kastontanti na. chin naivii xó tona o mal a nunguan, chi dikan kitii va nguti tu. ho o on. otan na ha a an. na xhini toniti ta kastón xanti kastonti ha. yu ta xatan inigi tina yó la verdad chi nra inteligente tí.